شیمپو کا مین پرپس ہے بالوں کو صاف کرنا اور ان کی ہیلتھ مینٹین کرنا۔ جب ہم دھوپ میں، پولیوشن میں، مٹی میں یا تیل کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ہمارے بالوں اور سکیلپ پر ڈرٹ، آئل اور سویٹ ڈیپازٹ ہو جاتے ہیں۔ شیمپو ایک مائلڈ کلینزنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو <hesitation> سب کو جنٹلی ریموو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الگ الگ شیمپو الگ الگ <hesitation> بینیفیٹس کرتے ہیں۔ اینٹی ڈینڈرف شیمپو سکیلپ سے ڈینڈرف کو ہٹا دیتا ہے، موئسچرائزنگ شیمپو ڈرائی اور فریزینس بالوں کو سافٹ اور مینجیبل بناتا ہے۔ وولیومائزنگ شیمپو پتلے بالوں کو تھوڑا تھک اور باؤنسی دکھاتا ہے۔ کلر پروٹیکشن شیمپو <hesitation> کلرڈ ہیئرز کو کلر جلدی فیڈ ہونے نہیں دیتا۔ تو اوور آل شیمپو کا کام کیا ہے؟ کلین کرنا، سکیلپ کو ہیلتھی رکھنا اور بالوں کو ان کی ضرورت کے حساب سے پروائیڈ کرنا۔